Sa sy voatery satria misy sy misy olo zany hoe ma- sy misy olo zany tonga lafatra fa sy mainsy na, e raha sady koa raha ambony tany sisy tonga lafatry zany, ohatry zao hoe misy olo marary eo da io olo atokisategna igny amzay nefa hoe miteny hoe a e mire- mizaka zany hoe ity gne fagnafody nefa igny sy nahasitrany anazy, noho izany zany sy de mahatoky loatry e fo.